Ja asen xi suse ja tsjua b'é ijin ngasundée tsjua b'é ngande tsjua b'é tsa ndiyateña tsjua b'é tsanga tjin ndexichu ndexichuya xka'e yáya jnuya nguije kui najmíi suse ma ku ka ba'a tsi ku 'ñu suse nguisa faema chjindi suse fama nguisa ngat'a'e nga maxkuen nguije najmíi nitjin'e tsi ku tsa kjindetsin tjinri tsjua s'ejña ijin asen'e ndexichu tsjua b'é nguije kucha tsi'in ijin nandiu xixi nga ja kjuama chande nga suse s'endu faetsjena áaya nga ijin asen'e banderañaya ngat'a suse xi'ande ku ja faetsjenri míxa suse ayi ngat'a'e ja xkaya nguijñaya xuku xi tjin ngasundéende nga suse ku ja kuira kjua suse kiña'á asen'e bandera kuacha ma nga kui najmi ndiu k'ejin ijin tkuji nga faetsjenri